asan ŋojik kulo a yeyeju iya pirit ko kulu rurugö yi pirit lo wasaka kulo ko kulo rurugö ŋo nyenyei lo puwö kata yu sa ko kulo ye yesu a tindi ko yi sorondu

lalaju na soronyön kune i diŋitan liŋ

nan bubulö togbo'ya na miyen na perok ti yapa a mede mede ko wi'yö na winikö ti kak

'bulit na kenda na a ŋarakinda ŋojik kayaŋ kulo anyen ti böŋö keriyat kayaŋ kulo

ŋojik lo'di'dik kulo moka re lo 'bulötö ko piritön nagon ko si'da kata ni kune a wasaka kode' a 'do'doŋonikin abulöndi

kinyö logon nan 'yu'yut kuwe i yobu yu kulo a bganda liserit janjaro a ko puluk

kuwesi ti kulya na ŋojik kulo bgoŋ 'bakan na ŋo nagon mugun na mimindi na a tu'bakan na tikinda

nan de deden 'bura di ŋiro liyo' lo pupu bitamen na ko tunyöju niyo' na lepeŋ 'bura'

kenda na mede niyo na a ŋarakinda i petesi na'but ko kukuwesi i pirit na geleŋ

kpiyesi na kpeja di lele ŋutu bgoŋ ko yeiyesi na na kindu na a jajamaju geleŋ geleŋ

'n meda kenda a to'durjö tomoret nagon na midijin ko jur lo i jonda na yeiyesi i pirit nageleŋ i ŋara a to'duröni jur lo

e yi a met nagon di kule ŋutu a wulundö kenda na a togeleŋ i jur ni

ko tukindö na koo na 'busan na sukulu na a ko 'busan na kenda

ko 'npure ŋo' logoŋ 'nkokon lo a jujujö ako kuwö

sukuma wiki a ko 'dilong

'bulit na kenda na tikinda keri lo a 'dudö a yeŋe puputuru'

ee yi böt na yapani' musala

köju na ŋojik lo ku'dik loo nawate na miindi sukulu ama tiyanana iya ŋiro nanakwan tutu sukulu

tikinda koko i denda na ŋo jore

i 'dutet na lakat na nan tu i kenisa

tikinda ŋutu i denda na ŋo na luduko a ŋutu to'durji bgokiyöt ti ŋutulu

dó tú i kwakwadu

Petesi' ti krnda kune a ŋarakinda midijin kune yi toyiŋakin ko 'börik ko kukuju na 'börik

kita nago ka'dolak kaŋ ti keriyat kokon kaŋ yi gboke yu na a kukunda na kulya na korju a jondi toyiŋakin

kukuwesi ti kulya na'but kune togeleŋ tinda ŋiro sukulu tomure ti koko wöröni wörö kenisa

kilo ŋarakinda ŋojik i tu i sukulu a ko pondi ŋutu loŋ lo bot lo ko meda jur liyaŋ lo

ŋarakinda i kukuwesi a ko rijo na kenisi naŋ ŋutulu totogiri

nan yeye nan nyanyar yiyinga na rino ti kenisa parik

ŋutuu kulo si'da ko toyiŋakin i pirit nageleŋ

kenda na tu i to'durjö na jur ko ŋo bgenge 'dukö na sukuluöt jibitalijin yi na ŋo na tinda 'durjö na jur

kikolin logoŋ ma 'dolsddu ŋojik ma denda ns denedi' ti kenda na a kukuju na koko yi kiko' lo'but lo 'doladdu koko yi metesi' ti kenda

do weweja 'yuudu na kuluk janjaro burusut a ko Maasika

rinö ti kaje a ko ti kenisa

yi' gböŋ ko ŋutuu lo bot lo meda ŋutuu ti gbokiot kulo kaŋ midijik ni

yi jonga lepeŋ lo i jibitalia i meta

'busan na kenda na tikinda lubudiyöt kulo kode' ŋutu kulo i wora a katodinök a ko kita yi jibitali

ko tinda na ko na ŋutú lo roroba ko i sukulu ni

'busan na suweni ŋutu' ko wini na anyen rereŋgu̇ ŋo gbee deyiye

a jonda 'durjö na'bijo parik kayaŋ yi midijin ni

ŋo wöriet kaŋ i bgwöke lo togeleŋ a kipi kipik a ko arabia

ŋarakinda koo yi denda na gboŋ a yesu 'bura' na gboŋ diso

ködö tu jibitali anyen teŋgu yöyöŋesi ti pele'

kinyojin lo tötögu 'börik kulo a 'bugu